ஒரு தையல் இயந்திரம் ஒரு ஊசி மற்றும் நூலைப் பயன்படுத்தி விரைவாக துணிகளை ஒன்றாக இணைக்கிறது. இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது இங்கே. ஊசி மேலும் கீழும் நகரும், மேல் நூலை துணி வழியாக தள்ளும். துணிக்கு கீழே, ஒரு பாபின் இரண்டாவது நூலை வைத்திருக்கிறது. ஒரு தையலை உருவாக்க ஊசி மற்றும் பாபின் நூல்கள் ஒன்றாக இணைக்கப்படுகின்றன. இயந்திரம் துணியை தைக்கும்போது அதை முன்னோக்கி நகர்த்துகிறது, எனவே தையல்கள் நேராக அல்லது. வடிவமைக்கப்பட்ட கோட்டை உருவாக்குகின்றன. துணி துண்டுகளை ஒன்றாக இணைக்க சிறிய முடிச்சுகளை மிக வேகமாக கட்டுவது போன்றது!